Han orobura yan miwɛ wɛ han twa a to'a po wɛ han twa yan do'a bɛ bwa han twa shɛnina mi han twa shɛnina mana na don to hanu pɛ ma be simi na mu a bun ba we jɛra han han twa yan to'a po wɛ twa bu'are mi han twa bu'are mana han